Мисли аввал ин шӯрбои наск, баъд макарони гандумӣ бо сабзавот ва дар охир ширинии мевагӣ мебошад. Ҳамаи компонентҳо танҳо аз набототанд ва ба организми инсон сабук ва муфид мебошанд. Ин хӯрок на танҳо болаззат, балки экологӣ тоза аст. Тайёр кардани он осон ва дастрас мебошад.